Na vota un tiziu scoprì na manera pi parrari cu l’alieni tramiti imagini mannati cu li messaggi telefonici. Tra d’iddi si capivanu perfettamenti ma c’eranu certi cosi ca ‘un si capivanu unu cu l’autru. Chissu pirchì li alieni avianu certi cosi ca nuatri esseri umani ‘un avemu o viceversa e chissu faciva la comunicazioni chiù complicata. Risolveru tali problema mannannu imagini unni era mustratu macari a zoccu sirviva lu stigghiu. Accussì si caperu chiù facilmenti e continuaru a parrari pi sempri.